Nakachindeio jun nuu kuenka nuu modo kanguechua, nde nakache kanre ñada nguen nguna junra nichanrá, enyunra ihenu ngun kua ya'a yeni kuka jé kutu nduguu kua nduguu nde kada pedacito nrangue nu ke kutu nuu unagatuye ngune'e, kandiña kue inka modo ndubuu ye'e kua ña'a nuu ndenono kachi me'e he guacamole adiye nake cilandro ña'a kenduu yenu jun kajeña'a.